ma mi no n'ò mai impreiso à anâ in biçicletta e i mæ no me l'an mai accattâ e e me vëgne in cheu che mæ côxo o me diva “eh oua te fasso imprende eh? Eme fasso un gio e dapeu vëgno chì e te fasso anâ in sciâ biçicletta” scì scì no o veddeiva ciù